Laha aminakahy manokana aloha, intelompolo isambola zaho mandeha manao bazary. Le ty fotoa laniko anaovako bazary laha misy eo amy tapa-dera eo. <hesitation> Tapa-dera avao.